मैं काई सेर से दरू और हमों काई डोग्रां ने बुक्डांग ने बोईडां काई चार ने नेली जाई। रोजे तीछे सेर काई तीनों खाई जाई बुक्डांग ने डोग्रांग ने खाई जाई। ती तेरे भाग राई लागे तीहामों तीनरे से डर जे अथेचे। जादातर हमों काई इंखुरोचार। जे जादातर जंगल मां ने नेली जाजे अथेचे। काई जादातर आपनों डर नेरे इंखुरोचार। जे तीन आपनों थाली जाजे जंगल मां ने ती काई चे। तीनों खाई जाई डोग्रां बुक्ड।